إيوه طبعا ممكن أقدر أقول الأرقام من صفر لخمستاشر وبترتيب عشوائي كمان، ممكن أقول وأبدأ بأول رقم يبقا: صفر واحد خمسة تلاتة اتنين أربعة تسعة سبعة تمانية ستة حداشر عشرة أربعتاشر اتناشر خمستاشر تلاتاشر.